اللعبة هي كرة القدم وكتعجبني - خصوصا فوتصال- كتستمتع، هي ماشي غير رياضة، مزيانة للجسم ومزيانة للعقل وكذلك كتلعب مع الأصدقاء وكتواصل معهم وكتضحك معهم، المهم كتزول بزاف ديال الستريس.